Ebinyamiishwa ebindasiingayo kutiina niki ekinyabwo ebinyabwoya, enjoka na n'embwa. Ebinyabwoya birababa na n'obu waakukireeba kiri nka hari orahurira omu mutima hoona ha haayekanga. Kandi n'obu naabiire ndi muto ekinyabwoya kikangwaho omu mugongo tindyayebwa eryizooba omu mugongo hoona hakafuruuta, hakaahazimbire hari nk'oruho, hagumire hari nk'oruhu. Then ekindi embwa, ekiratuma naatiina embwa, embwa ekandyaho ndimuto mbwenu tinkaayesi tinkaayesiga embwa nehi naakuugireeba hari ehunami ndagi ndahunga. Enjoka zo, enjoka n'aka buryomwe, enjoka mazima naagireeba omutima guransiga, enjoka nazo ndazitiina.